كيف بدأ مسيرته؟ أو بالأصح مين ألهمه عشان يبدء مسيرته الفنية؟ <hesitation> وكيف إنه يتعامل مع الضغوطات، حجة وسائل التواصل الإجتماعي، أو الإشاعات والقيل والقال للناس، <hesitation> داولها بكثرة هالفترة، وأهم شي بسأله كيف يقضي وقته بعيدا عن الأضواء؟ بعيد عن السوشيال ميديا؟ إنه عندي فضول، إيش يسوى في وقت فراغه، إيش هواياته؟ إيش الأنشطة اللي شارك فيها ويحب يساويه؟